اللون البرتقالي اللون البرتقالي عندي يعبر عن المرتبط عامة بالحيوية والطاقة، ويحضر في غروب الشمس وهو لون ديما يعكس الفرح والنشاط في أي شيء مهما كان، لذلك حتى أغلب اللبس الرياضي بيكون برتقالي.